Mburu juutngo, mburu masiŋ, mburu daɓɓo, mburu juutɗo, mburu mbaɗiraaɗo <hesitation> conndi kawri, mburu mbaɗiraaɗo conndi suuma, mburu morle morle.